Hal penting yang bisa au anolin lo hataholi fe'ek a empati no pengertian, ita bisa nenene no bantu fe pendapat lo hataholi fe'ek ho bisa selesaikan masalah boema toleransi neu hataholi buadaya boema agama.